أحس إني أحب أروح الأندلس، الأندلس جد جد مهمة بتاريخنا الإسلامي، والثقافي <hesitation> فيها نسبة مسلمين جد قوية، أحب أروح ماليزيا، الدول الإسلامية، الدول اللي فيها شعوب عالية، الدول اللي فيها <hesitation> إسلام بنسبة عالية، أحب اتعرف على الشعوب الثانية.